Es una máquina pogramá que debuja nuna superfici fechá. Assín de faci: una emprimiora 3D costruyi ojetus comu si debujara un hazi de rebanás mu delgaínas d'essi ojetu, una por cima la otra, ata que se horma l'ojetu enteru. Es un aparatu mu práticu pa hazel cosas dendi la maginación gastandu la tenología, se gasta mayolmenti pa hazel cosas de prásticu, enque ya las ain que puein de hazel parés palas casas, nunus añus sedrá argu hundamental pala via'l día a día, pa hazel tó tipu de cosas.